Iyoo, he ndu utoo mo a nfúri gsoonsoonj, gi ma húrin yaa ge biñaŋ ma nwom. Hee gbúŋ ma, ge gí gima nharre a boji ginhódi, gee gí njali ma ubiiŧam bo gjuunga, nɓof, fande, ge nñaa ndaani antimbi hee ngont, win ñaa ndaani antimbi ngont.